Á amateriyel kí mëëŋal kí nándo nëëleempikël këënjákul yankërin kël. uncí uwárëmúwar, këënjákul uwárëmúwar, udíŋaţu uwárëmúwar cíduŋ. Uncí pëënţúwári, pëëcez káanjákul pëëcez unk dí pëëcez jámbúndo. <hesitation> ací pëpiliyaŋ këënjákul má ŋal pëpiliyaŋ.